अगर मोके साथी संग सिनेमा जान रद्द करन पडिगौतव मय एसे कहे सकत हौ । माफ करियो यार संगि आज को सिनेमा जानको योजना मय रद्द करन करन पडरहो हौ काहेकि मिर अप्रयसितको बात आय गइ हए मय अब नजयपबैया हौ जा बात मय अन्तिम समयमे कहेरहो हौ तहिक मारे मय माफि फिर मागन डटो हौ । दुसरे दफेर संगय जाइके रमामंगे एेसो करनसे संगि सजिलो तरिका से माफ करसकत हए ।